Nai nugu wanura ira, manaka bisaki wida dapaki tompat tatula dafas es batu'ra. Dakoka dafura esbatu'ra disiwa tompat lomin'a tura dagi mis'sa tei dataru iwa tura esbatu'i sa tei. Mina lewati dodansa tei dodan roti tei, ira desaliki tompatisa tei, dai dagi masebi dasonaki es batu sisa kisebi walo. Sabab esbatu'i sa tei nabura ira loka. Lida fas esbatu wowoura nai dataruwa tumpat'a dadagi mis'sa tei woun, dabobai'ra watumpa tura es batu ira sa tei wo. wida walo ira medagim ikan la fanda dasira'i. Ikan sisirara niwewe nai ira dagi mis'sa tei dawakasi dan'i utuk kalitoti kisebi daredani tura artasi kulat o'ca daikanis'sa tei woun, dasokao tura sirara'le dawadari wautal. Ikan sisirara midawadari nabua dodan tolu, fat, tutu buaminggu saresi walo ira'me utal fanas gagari nai dekar galak.